एप्रिल! म्हायणो नविकरणाचो आनी कायाकल्पाचो म्हायणो, कितेाक तर गीमाची थंदासना सोपता। आनी वसंत ऋतूची उष्णतया पातळता। वर्षाचो चौथो म्हायणो म्हणून एप्रिल हो ऐकायिकतेचो काळ, जेंव्हा धरतरी गीमाच्या निदांतल्याना जागी जाता। आनी नवी जीना फुटा। “एप्रिल म्हायण्यांताल्या पावसांताल्या मई फुला येतात” हे वाक्य ह्या म्हायण्याकडेना एका सामान्य संबंध आसा। किटेाक एप्रिल म्हायण्यंता पावसाच्या दिसांनी वलखातात। जें वेडापी वनस्पत आनी फुलांका पोषण दीवपाक मांजात करत। पावस पडला तरी एप्रिल हो उत्सवाचयो काळ आसता। एस्टर आयतार साधारणपणाणां एप्रिलांत पाडता। ही ख्रिस्ताव धर्मांतालि एका महत्वाची सुटी जी जेजू ख्रिस्ताच्या पुनर्जीवंतपणाची वलखा करून दीता।